Ate woriko kaden wora-ra gaman-nan-nan ka'an de penliron kpii lien taksi nanii den neran su'u nyaku goranga awawin kamkin sayike kusoro ku lebo penan pensosobe denan birediran eleban ekamki ran iku maro soun kate nedonbo saga goo kamkigi iku soro kate ekamki neran wagite wa bebden te'an ganni ku maro leso'on kagi wii-wa bebtebe-bo takshinani'an-nan in wa tumwe been nyam taga tumda'an larate ga webe-ra saggan kashin insagga sagga enliriga enso wog kajumga sai gerani ba'an to ba'an <noise> ko deya enwa bebtebe enfotti kwano nwagganso poolen wemiyan-maa sai elebe bebi eku maro wa'an wu wallahi penden kenshi zamshi nera je mo'un nyamga e-kpaa poo edii epishige poobute weyan poodi pishin botebe wii pe lepe poote enlep kwano ya-weyanga ya-leppe poote neran-nan-nan donga nedonma poo bebden kani kwan denni wemiyon kaan penden nebu kanaran nan to dim veentiga kada'anni penlienbuden neera lien-nanpe epenbudeen yabu den eya maganempe sabajum en-bebtebe-bo nwa gibe enbebtebebo nwa jamobe nagan penbu da'an tebe. Amma su'u valli enbewa geen butega wa'a nyenan ang'an anbika nongba enwa ka nogburan en-nyen neden nwa mi lerumimi milerummi den anafigo-ga milerumiden atunkun ang'an penan anag'an penan nyaweden kuge kularo nwogi tebe bo saidai su'an deran-nan vallo'an kagen woma enagote a hab dite den ka samabuden dega nya-nyekada'an tum dy'an iwariga malori-tunate iwate iwariga malori tam de'an nakkomate ka mapat numi-nagga juguga alimanane nyare donga ekek kpaa ekek kpaa donga esagagi donga elep nwonne lumo kakore lumo ekumaro sag'an anshemane geen malori tumbe lien ekai tumpe elikagi komin nya woraga anak alite kora kamki nya membu ensote wob kushinate emalori den ekushi wobi eku-kpong ma nyenan ekushi malori woban ni kpang pamembu esoma put ab-abe-beshi gongshiri enewari budenpe pat to penbu den nagaligera-nan an aliwo enga anbi ka nogga enlime enga apbeshige gonshi densoga a'nyeko nya ko'nyapa bien-neso ko nyapara bien worara enyeptiso sai dai su'an deran den an'nya geran penbuden wobe lienbe pbesa'an gongshi denan dim penbuga was atesogo'anje karan wora awa nyen gera-nan dimwemiyon ma penba'an wemiyan nebuwa nye geran nanbo nwane. An mo'un nyamga wo nyen saran vishinago amma an wemiyan gashinan etebari an wora satko'an, woo satka'an esama mum weyanga mapat nagke pen yaksum a'an samaka'an a'nyewo soranko mumjena don bure bumdontesoma atepwasoon nedonbure bumdonteso atpwograan wora samabu been shin ashe nebuke go'anje dimkambu go'obu nya mambura mumbu-mumbu jumkeen ha'an asheke wo shinbe to dingeen ti wogeen undeya dadoga iwogi tunsa nan deri wora samabu da'an anag deri ewo geen tunsa nyemga nyi'aka wii geri bumdon-ma esaga an samaga nyare asee wemiyan ewoyi tunsa'an wora nag deri warama samabu abe deri chepti bumden wo-samabu da'un tean to su'uku nok sheman kajum penden kenan goonbu eba wugan nawora-wora saranen to su'uku tashiko mapa mum jamdonan agam ashema nanso jum donan agam nedo nate awawin saran tunshin ko nyaput nedonbora wawin beenso kuma su'uku sheman kajum sapheman ba'an abasoran a' sukman nan na penden ewore ewuk teran ko mapa ate wgan dimkambu ko'ogobu pat penan te gobu goburan-nan etep-penmen donbu de sakide kani ka jirgin samara ka nyara. Ka nyabura toesari sorkige gambu da'an penbu do'an wobewe narshin ewo geen wugani sama mum <hesitation> wogan nag kamata ebe saggan shien iya sagganka shien don wuk donate pbete emembu bana wemiyanbo amomsi su'uri ebenigera <hesitation> bohole benan wora pampi bohole bee akua nago to inye nakshema injugu tug kadari sosaiga emma nyenan sheman nate kaden iya tom den nwa nan nan tom den tummaa woo dagananbeen ko nya woo daganan been karan nebura kpagan naran naran eyeddiran wora linan pen dotti sangba pen- penan nak sheman soranga apiri dimali shemanke penan anganan pensheman ga su'uku tang pira dim.